والله انا كي نخمم في اللون التشيني الحاجة اللولى الي تجيني في بالي هي الحبة نتع التشينة ياو باينة البرتقالي يمشي مع التشيني نتا تشوف التشيني تقول ايه عندي بزاف مكليتش التشينة ولا المندارين ولابومبلوموس من هدوما الفواكه <hesitation> ال ال- تع التشينة وتع المندرين الحمضيات كيما نقولو حنا